Ma ɓe lo yi ɓyanke yna aɓe nɗye zhi wo ɓa mi ke mi snu ke mi da yna mi lo kpe lo zhi nini se, <hesitation> eɓwa yio nɗye yi ɓe zhi yi bwa yna asua dye kalu bere, kalu ɓere nɗye hna yi zhi yi snu wo dyego-dyego yayidye yi se muhni mi zamu ɓe m, be zhi wo ɓami wo da mi gbma ge yna wo zhi wo bma za snu edye ewye de za ko m, dodo yio agna dye kalmbe abyanke aga lo ala gbma knari chni apa wo ke wo yna yna adye da za wye, <hesitation> mi lo yi byanke yna azhi gna a snu tanpyi tanpyi wye gbegbe nuwna aqa he wye pa ke agna ɗye he tsnu za ɓwa he goma he tsnu za ɓwa to mu wori hna zhi wo da ngbma ke wo tan ɓwa adye wo mi n fa n, efe gari ache mi de zeze mu ga ɓwa gbmi mm na nga beva tsongo ga ɓwa jni n ga gbmi nga nuwna fu ga godo saka he ga dye mi gbmi mi to bwa bwe hna mi ga kni zaza m, a ɓwa midye kni n dodo zhi wo shna mi gna kalim bere hna mi gna kalun bere kalu la m bere ya gbmari migna kalu mɓere kalu lan bere ya nba Ka lum bere kalu lambere ya ncha kalum ɓere kalu lamɓere ya nnyi laalumbere kalu lambare ntnu, kalumbere kalu lambere ya tnu wni, mi ga ba yna hna mi lo ge wa mwasa muhni ga yi lo hna adye da aza gbma ɓe hna mi zamu ɓe m lo ɓa mi, mi lo mu adye mi lo kpeye mi lo mu mi ga lo kpeye mi da ɓa, mi lo mu mi ga lo kpe shnadye ewo mi de snu nyi wori be ake bein ɓe lo yna mi ga sa ye dye mi lo yi byake yna aɓe ɗye ma zhi mi wo sasale yna a ɗoɗo nnan, de de datu wo yna mi ga zhi mi lo kpeye yna zhi wo yi a tsini tsni aqa tsni tsni mi ga tsni tsni mi da etsni zhi ge shnaɗye ɓe a panari eɓe ga yi nyi yna be a panari mi ga zhi mi tsni tsni, etsni dodo yi lo ndye mi be zhi mi tsni mi zamu bemi yna dye eyna fa nyi ndye a yi wo gaba yna wa gna wo chni ayna snu ynacha ndye a gba aga znu ɓa cha aaa aga snu shna a shan ɓa ge yna wori hna zhi wo tan ɓwa ndye aga tsni tsni ba nga sna dge etsni dodo yio ndye mi be zhi mi tsni wo yna mi lo kpe ye lo dye gaba dye wo gna ba dna ga dasi atsu Dye ye ayna fanyi gnu yna cha ndye aga snu pma ge yna, ayna fanyi gnu yacha, dye azango a epa ka zhige dye a zhi a yna gnuynacha ndye aga snu? Pma ge yna, aga tu kni ge yna e zhilo aga ba, dna, adua ba yna azado zhi ga bwalolo, a pise, <hesitation> kninu ezhi kpagu pmata baga lo, a chegnudo yna adye a a dye a za cha yem aza ndye a be dye ba ye muhni mya aza yi na dye woga, pise wo gna wogna dye wuga lom, ɗye ɓe ɓe azhi ɓe lo do yna dye wo dye ɓwa dna. Ena gna wo muhni wa fawo ɗyie zna zna ɓe nnwo, wa fa wo gni ɗyi be m ɗye ɓe ɓe azhi be la da yna dye wo dye ɓwa dnalo. Ena, gna wodye shna ma yna yna dye wa fa wo gni dyi ɓe m, dye wo ɓwa dnalo ela gnu yaba hna nu chari ga ɓe yi eh kni nu, kninu ga ɓe gna dye wo dye du ɓye be ale da yna dye ɓwa dnalo amwa zhi'o aka aza yna ba zhim aga gni dye emu wo lo pise ba wo zhi, ke kninu wo h ena ba wo zhi aka ba aka ba, ɓa zhin alo tsi yna ɓa gna le Pise ga gna ɗye ale gna le, ɗye ɓeɓe nɗye ɓe la da yna ke ga pa yna ɓye wa ye wo gna unm he dalo wogna oh eh ena ga bwa da dalo du dye ɓeɓe agale pa yna dye wo ɓwa dnaloo, ɓaga deze kpe ga gna gaba gaba gaba gnuɓo cha dye ɓe ndye aza yna da yna dye hna ɗye ɓagna ɗye ɓe ɓe aya da yna dye ɓa ɓwa dna lo, gaba ga gna to, nɗye ɓa do lo nu dye zango a yna ka zhi ɓa ge achni ayna ɗya nyi nɗya aga znucha ɓe sa ekni ge yna ɓa ke, dalo nu ɓye a ɓe ye gi pise awo ye gi ɓeɓe nɗye azango ga snu ɓa snu shna ge yna aga znu pise cha. Ena ɓeɓe nɗye azango ga snu yna aya znucha, wori panari nini ho dye nɗye azango ga snu shne eyi ɗye kni ɓe e gbari io aga wna pisse aznu cha yna, a be hna. Bababari yayi ena ɓaga wna, nɗye eshna ga ka na gba dyegoi dyegoi aga kni emu nɗye aɓe kna wo tnutnu lo wo chni be ga gni za zhige yna dodo gayi kni yna a ɓe hna, to ma ɓele yi byake yna aɓe hna aɓe zhi wo tan ɓwa, mi tsni etsni, wori ɓe snu etsni ɗye nɗye mi he tuna ndye mile kpeko mile mu yna miga sa ye hnan. Etsni de ndye nga de mu mi ga de yakpe mi mi mi de ye kpe mi sa ye ɓore yna mi ra mum yna ga yi, <hesitation> ndye ga eh sa a nɗye agna dye agna dye he, <hesitation> pya aza ɓiɓi ya eza ga ɓe chibwe he pya wo pya dye heda, he tsni tsni, rhi ge ndye gazhi wo ze dye ndye eza ga ɓebi pya ya dye wo bmya yna do do mi da ɓe ndye agna ɗye kpelo mi snu a ɓe dye pya ya dodo mi kpelo mi snua ɓe ɗye pya. To ɓe hna mi zamu ɓe m ɓe m <hesitation> abe, esa abe yilo aɗye, miga da zhi ge shna nɗye azhi wo yi yna hnan. Eza ɓeyi lo, ayi wo dye musa ebyi a ɓe yilo ayi gbmari dye emma. Musa e emma muhni ɓa yi nuko don za wo ma musa yna woya ya ɓa ɓwa, ɓwaka ga gi wo ɓyi ga dna ewo ɓwa lo, ɓwa ka wa dna wo bwa yna, woke gna wo zhi ba ho bwa ɓwa ba wolo gi zaza n, muhni mi ɗye be sho du mi bwa ebwa ɗye du tso aɓe ka mi gin. Emma ga gna musa dye wo ke bwa ka hna giwo, woga gna umm, woya be hna wolo gi zaza mwo wo gna wo ke giwo musa ga ɓwaka hna yi emma, woga chuɗna wo ɓwa kya kya kya aɗo wo ɓwa hna kya kya kyan ɓena emma bwa gna ye mwa pe musa ɓwa. Sa nɗye ɓa po ebo bwa ɓe ge yna, musa gna emma wo gi wo bwa ka agbmi ɓwa ka e gbmin a gbmi ɓwa ka egbmi n, ɓa gbmi kya kya kya aɗye e bwa satė musa ga fa ke ga deze kpe ga lo epyi eo de ze kpe ga lo pyi yna za wo, musa yna woga byi wo ɓe dye. Bwaka ma gi he yna mwa? Woga gna dye ɓwa ka hna ɗye wa gi wo nuko emma w ga gna e be ha ɗye wo de ze kpe wo lo palho wala ɓwa ka hna go zhi ge wa zhi ɓe deze kpe lo wa gbmi yna egbm m a gbmi yna egbmi m ɓyini gala deze kpe lo pyi eyya gada vi zhi wo dye yanango ɓwayi gna woɗye nɗye a gi wo ɓwa kan kpe woga gbe ɓyi hni ɓwa ya kewo gbmi ɓwaka, ɗye ɓwa ka hna za kna kna yere gem abwa hna ɗye musa mama wa wyoju ɓwa wa ɓe hna za mu, wa ɓe hna gbmi ka a snuwo pete wo gna wa yem wa deze lo pyi tna ɓwa ka hnan ga ze aga emma wona chi ga wo ɓwanyi hna znuya de ebe kala kala ɓwaka ke la gbmi chi eɗjya che ɓyi hna zna lo, wa zna lo ga ɗye yeije ye ge. Dukyar dukyar aga ebwa dye hna eɗya hna ga zhi ɓa znu eɓwa zhi ɓa znu zni yna a ɓwa eye gbo gbo gbo gbo gbo gbo gbo gnu woshi aga zhi ɓa ɓe hna zamu te dea yi lo musa la mwa zhi ga kpe mato pi muhni wodye zna yna woɗye emma kayi mwato be m emma ga bwa gbmi e fa de keke wo zhi ge asha musa zhio de mwatoyi azhi ɓa tsi ɓado ndye adye dowye lo m yna zogo a pmyi ɓa musa ga zhi ba emma la ya de mwato emma ga tsu la kpeo azhi ɓa zhi za wa ma emma yni wa zhi ɓa zhi za wu emma na a ga gna dye musa pi mwato zhige ɓa knu wo ya hna n, a ga gna beko a bma, kni musa wo azamango ga zhi ɓa ɓa emma wo azamango dye ɓa pya ɓa ɓeɓi ya ɓa ba gna oh dye a ɓa gnu ɓa lo du ɓe a ga ɓa ɓyi hni ɓwa gbeya se a base se ga gna ɓwa ɓadye du nu ɓa yem dye a ɓa byi zhiga wye wye <hesitation> > gap ga gna dye a ɓwanyi gbeya m a kpelo nu wo snu ɓa gna dye wa ye fe.